Nako ngoji, ino yang i pengaruh nanga kesehatan ketika wa ojomo manege inomo yang i sisiloto, nako inomo yang i sisiloto manege i pengaruh nanga roese, nanga pikiran, atau nanga sinyia. Sinoto, nako inomo yang i pengaruh nanga kesehatan ika manege ma romanga ketoko, aje ketoko jo ojomo la pake akere ua manege nanga ngomasa <hesitation> <hesitation> i sisiri, nanga nanga pokoro i sisiri, manege.